<hesitation> لست جيدة جدا في زراعة الحدايق، لكنني استمتع بها، <hesitation> معي بعض النباتات البسيطة في المنزل مثل الصبار بعض الز-الزهور الصغيرة، <hesitation> احب اعتني بها واشاهد نموها، فهي تضيف لمسة جميلة للجو و تضيف لمسة مريحة. <noise>